ايي راح اكدر اتأكد انو الأعمال الفنية جيدة او لا ايي- من خلال اتأكد من انو الالي رسمه هو قابل لل ايي- شي يكون واقعي و اني اكدر افتهم الأشياء الموجودة بيه و ايضا من خلال انو الصورة متكون وسخة و انوو انو تكون قايلة للنضر و ايضا تكون جذابة.